Yawwa, ita mwa bayan takira yadda ki wula dabba raga sosai akwa rayuwa tda kuma tuka dunowa, chiwar soctu yadaa fomdawae twenty thirteen yiwadza kamdi sintiyi ka jss one akwa maiduguri akwa arabic teachers college maiduguri ya tuka boy a body scull yatuka vwada kan lthuman kanu kana bana abana yahauwa ya ahani bana bana yakellu jedi nukana gana tau yaa nda yaa njabwa dugu yada fom da ya fomdawae sara kaa jai bwa yaa suntan har unvi anbwa akwa dom akwa umar hawus abwa a dom durin nganzai area kaanjai yara huma ambon ka duri area njukuni akwan kuma abon yaare jar’araedi envihar area di envi kaa pi yaasudae kaa sini kaa sini tuka jaa yaa so kaamwa dugul har yadaa fomdawa ki sukudni kia di har kan shiran ka zuba nigi yadaa homdawae gaskiya yiki dangdi sosai har ki ta kama ago wache gari unvwi yar kaa sudae kamdu cha’a kwa monti ka dufaa suwa kaa huyan kaa tow mwa yegi mana ka njidag yegi yan kaa sidi ka luka kwa tashan kano tashan kano kaa luka ka yagi kaa yagi so nkaa tra kaa sa reke area dai aji dir ufi aji mya tashang kano na kandaa sina zaria kaasudi kaa yagi kaa luka stodio dayi kaa luka stadio kaa yegi dayi kaa luka stadio dia kaa luka stadio kaa yegi kaa yegi dai kaa bugjaavian har sala meriub akwa nya stadium dai kaa lukwa stadio dayi kaa luka stadio kaa si kaaja mna moduganari aji masallachi alrahaman avigiyowanchi kaa bugji. Kaa sidi kaara sukumba kaara sukumba ago salatu naka hadin gardi saan nir mdo laare kaa sukumba kaa mnae kaa widu nyae yim zumowa washe gari subduwa kaamwa sugan subguwa kaa yegi aa mulmai laaduwa tishikudu kaa kudai chad koso area kaa mindi mss ka lthu sir samaa area kaa ntu garin kaa mirchi w;nni kaa puwakwa ripuwa’a kaa nukana ahinyagan mar maluko post office ama kamara wula yo nda’a ya’a sudai kaa sudi kaa luko post office kaara yegi akwa post officsu kaa lukwa post offisan kaa yegi kaa yegi kia lukwa kasuwa akwa monday market area kaa yegi kiya lukwa kasuwa akwa monday market area kaa yegi saan ma gonja yaan kaa sukumba gonjo gajere wondo naira miamia area aa kasuwan kaa yegi kasuwan ma mwa chinkusu sai hai kaa sududi kaa zuba kaa zuba kana towa kina baa ah ni ama ivira kandaanu kana gida zuu guldan zuu ganaabwa madi kana ha’ah yemma ita jaddiwae amma mik sudukwa mwata tra bwa damwa kamolaa baralagae molabara kinu tow baa mola bara mana saara kaa tra zuu dan lukwar zuuwan naira kumkumwa murtala kaa killi kaa njinda kaa lukwar zuu ning naira nigamma yerow tsuda uvwi ka yamaalum si ka vi sula kaa na monti kaa jimorto kaa lukwa zuu da fas kaa lukwa zuu dabbara kaa jiddai wulan yaabwa kaara wulaa elha dagil’arae anshara kwa akwa. Akwa viadar kayera shara kayaran sharae kayeran sharae kaaka kaa yegi kaara wuyadar ajizimbia dar kaa laa kwudai kaasi yisuwala tuv’vwa area tuvvwa area jinggae takudwae ha takudwan har yiwula amirincha amirincha kaa wula da sauran kaa yegi kaa wula amirin cha kaa suwula emtukar ndaku tuka wuyan zudtdak gaskia saan lthuman ma itajaduwae yenkwa kaa yegi kaa lukwa kaa la wula kur ne kaana kwa area tumma tumma nai biya dabbara aivae kaa su wula shikkil dakuma dakuma ago killing area kaa yegi kaa zuba kaa tra vi kaa wula gulum’arae kaa yegi kaa wula gulum anshara yimi area pobu area chiwur pabu area shara yemi ansharaa katedar kaa sudi kaa wul kaa yegi kaa yegi ni kina tow baa ana mwa yegi tandungaa ama mwatawula chiwur’ra shuwan shuwan kayara nu wagan kai chuwar na bwamadiko kaa sudi kaabwae yabwae yasi yaganda evi fur area cow mpacshi area lthar indian area, kaa wula kaa wula <hesitation> gadu area kaa yi kaana gaduyi wae kwavima yani aji kwana kaawula chiwur tsuai anthadaa koo chiwor saltuka mola chiwur gaa shinai fast tayim ra gowula dabba gaa sosai har kibu wana kaana kaatra gi kaa kichi yemi kaya sher kayamwa puuu kaa kuchim daale jawi modugu jasu kuma yi wuli kuma yiwula kaya kilbatichandan kaya mbal thari ganyae area kaa’nyae. Chi nindan kinatow kinualan kinu ki na nigan tu dabbara gaa akwa dunyae first ra kiwula dabba ngaa akwa dunyae kwa sai chinwar takira suraa kaya mwa activities daaran kinu kana nigan jadi dabbara ngaa nahen ti first time har kisia kwa kauyi ki gabbaa girang kaa nan labari akwa voda damo area tasiadi kwa tanwa moti aren kuyar tab inja de dabba sosai ngaa akwa zuu tra kia nadar habar kullum muazigar kwa nigan tisuva kaanuwa ka ko’i area ma kana kaasuladar takir kaa nadar labari takira dabbar dakag’garan nigi ti sira first kiwula dabbara ga chiwur akwa andaku ama bayan nigi chiwae kasia kisaa zuu kiwula saalalladi kama dabbar chiwur si akwa wovi akwa wovi gwa ita ngadiwae it itawuda tinjawaewa ama chiwar dan sei gwa dabba gaadan jaye emdunai habar ama yen ya saba tuka chuhwai iti takuliya yaayegi motor sulaka itap china kada kuwae emdu gatutda <hesitation> lthugwom jaye ja dabba ga sosai lthugom gi akwa kira a kaara puu kuzugur yaku nigi yekaasi yaku kaache yaku tu chemical maache kwa dayi kaamcha kaa kamtdae avi falhu kulfa area nigiye yiwula lthugom a si tayim ra kaala dim birgim akwa binim maka yikwa birgim akwa dakam a binim dakan wai ma duwae a tyim ra ka fabirgim area sula area dan dayi nigi ka hankalawae yiwur sukaa area dan dayi nigi ka hankawai wula nigi yuwala dabba ama dabbara gaa nigi kiwula kwa chiwo nigitu first dabbara kaawula.